Ah omby vaviny koa mahay tompony iny, indrindra omby vavy zany ndrindraiky, hitanao koa fa misy zanakany reny na mitaiza kely reny tonga de masiaka mintsy izy, na anao tombohany any anao kôfa hitany, izy io tsy mitsitsy anao zany fa tonga de tombohany any anao koafa tsy hainy, fa <hesitation> koafa tompony koa io amenao akata to io to de manantona o kôfa amianao akata reny, karakarah zany omby vavy.